sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá ferðalagi fimmtán ára stelpu til Úganda fræðumst um breytingar á sífrera í Svíþjóð kynnum okkur skeytasendingar á Íslandi sem var nýlega hætt og heyrum af háhyrningum í hættu ég heiti Sævar og nú verða sagðar

fimmtán ára stelpa frá Íslandi hefur nú kynnt sér lífið í Úganda í rúmlega viku

Íslands til þess að taka þátt í kynningu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

fimmtán ára ég í tíunda bekk í Réttarholtsskóla Íslands takk fyrir pent ég æfi fótbolta með knattspyrnufélaginu Víking gígju finnst markmiðin um menntun og jafnrétti kynjanna mikilvægust hún hefur upplifað þessi tvö heimsmarkmið sterkt í heimsókn

sinni til Úganda en ég ætlaði að sýna ykkur þessa mynd hérna þetta er

eða friður og ég er að fara hitta hana úti í Úganda og eyða með henni einum degi vonandi eftir þessa ferð verðum við bara bestu vinkonur fyrstu dagar gígju í Úganda voru viðburðaríkir hún heimsótti skóla í héraðinu þar sem hún dansaði og spilaði fótbolta við jafnaldra sína lífið í Úganda ólíkt því sem við erum vön á Íslandi hefur lært ýmislegt á ferðalaginu hægt er að horfa á fyrsta þáttinn um ferðalagið á punktur is vísindamenn í norðurhluta Svíþjóðar hafa verið að rannsaka breytingar á svokölluðum

hann er að hverfa það kallast sífreri þegar klaki er ofan í jörðinni allt árið um kring hann myndast á mjög

köldum svæðum til dæmis í Síberíu í Rússlandi og Kanada þá bráðnar klakinn ekki einu sinni á sumrin vísindamennirnir í Svíþjóð hafa nú tekið eftir því að sífrerinn í norðurhluta landsins er að hverfa það sama á við um norðurhluta Finnlands og Noregs það er vegna þess að lofthiti er meiri núna en áður og fer hækkandi sérstök tæki eru notuð til þess að mæla frost í jörðu og breytingar á því einn vísindamannanna segir að mælingar sýni að á aðeins tveimur árum hafi orðið hraðar breytingar á mörgum stöðum er jarðhiti rétt undir núll gráðum á Celsíus sem er óvenjulegt ekki er alveg víst hvaða áhrif þessar breytingar hafa en landslagið gæti breyst eitthvað vísindamenn fylgjast nú sérstaklega vel með þessum svæðum í byrjun vikunnar var tilkynnt að

á Íslandi yrði hætt þar með lýkur hundrað ára sögu þessarar þjónustu Póstsins ástæðan er sú að miklu færri senda skeyti í dag önnur og handhægari tækni hefur einfaldlega komið í staðinn það eru samt eflaust einhverjir sem munu sakna þess að geta sent skeyti hefur verið í boði í heila öld fyrsta símskeytið barst um sæstreng frá Færeyjum til Seyðisfjarðar árið nítján hundruð og sex eftir það gat fólk sent skeyti sem virkuðu svolítið eins og s m s eða skilaboð á samfélagsmiðlum

algengt var að fólk nýtti þessa þjónustu til hátíðabrigða margir sendu til dæmis hamingjuóskir eða afmæliskveðjur með símskeyti til að gera kveðjuna persónulegri hægt var að skrifa texta og birta mynd með en hvert orð kostaði pening þannig að það þurfti að velja orðin mjög vel það er samt enn þá hægt að senda bréf í gegnum póstinn óttast er að háhyrningar víða um höf séu í útrýmingarhættu vegna mengunar ástæða mengunarinnar eru svokölluð p c b eiturefni sem enn dælast út í sjó en samt hafa þau verið bönnuð í marga áratugi efnin voru notuð um allan heim í gamla daga í alls konar raftæki en voru síðan bönnuð fyrir rúmlega þrjátíu árum efnin geta borist upp fæðukeðjuna

segja fyrst í smærri lífverur og svo í gegnum það sem háhyrningarnir borða samkvæmt nýrri rannsókn sem birt var í Bandaríkjunum gætu sumir

horfið á næstu þremur til fimm áratugum þeir stofnar sem eru í mestri hættu eru í hafinu við Bretland Japan og Brasilíu margir háhyrningar flýja á svæði þar sem mengunin er minni mörg lönd hafa staðið sig vel í að fylgja banninu eftir

er best nyrst í Atlantshafi við Noreg Kanada Færeyjar og hér við Ísland einn höfunda rannsóknarinnar segir að það þurfi betra eftirlit til að passa að þessi efni hætti að rata út í sjó það var mikill sprettur á langhundum sem tóku þátt í kapphlaupi í Bandaríkjunum á sunnudaginn margir langhundar á öllum aldri voru skráðir til leiks og sumir þeirra voru klæddir